لا لو يمديني إني أتحكم في الحيوانات فتخيل إنت عندك الحيوانات كلها اللي حولك ممكن تخليها جيش بالنسبة لك. فده شيء مره قوي قوي جداً. غير كده تخيل تتحكم في الحيوانات فيمديك إنك تلعب معهم تحبهم ويحبونك. لو صارت مشكلة راح يفزعون معك. فأظن إنك تتحكم في الحيوانات راح يكون مرة شيء كويس بالنسبة للشخص